اه لعبتي المفضلة هي الشطرنج يعني نحب انه كيف هي لعبة عقل وذكاء وبتحتاج تفكير وتحليل عميق يعني كل حركة في لعبة شطرنج هي تحدي عقلي يعني تستخدم فيها العقل فمن الالعاب الحلوة والمميزة عندي <hesitation> لعبة مثالية جدا.